Minkaa mesalal junngo mboowru mi ño'irde. A ɓaman mesalal ngal ngaɗaa e yulande feɗoode ndee ngaɗaa e ley saaya ka ɗo haani feɗeede ɗo. Ndeenkaa njohaa fa tekka. Jon kaa won woɓɓe kasen du masiŋaaji ñohirta. <hesitation> Min nee mi ekitaaki ɗun, mi waawaa.